Ay! Mitombina fagnanovana asa sy mitady tombony satria ohatra hoe misy olona sahirana mila fagnampiàna hitany de to de hoe magnano volontaire zany izy hoe tonga de hoe andeha hampiako olona ty, fanomezana manokana; fa de hoe tsy milamila karama zany izy fa hoe amiàny de hoe misy olona mitondra entana mavesatra de hoe andeha ndesiko aty entananao andôko de tsy mila tombony izy fa justa hoe magnampy.